<hesitation> inni punna baju ri anu toh ri sassa intu pertama-tama pasti riammei rolo, injo punna maing i riamme e ri pelak injo ere bate anunna to bate ammena nampa ri anui ri sikak i injo harus i make sabung ka masalahna punna tala make sabung tala tangkasai punna baju <hesitation> apalagi punna baju nu jammara kalia harus mintoppi ri anu ri sikak, sikak hajik-hajik, jari punna maing injo ri sikak ri solori mi nampa maing injo ri solori ri pera mi, <hesitation> ngalle ki rolo baskom untuk ri naro rolo toh, risolori ngasek, maing injo ri solori ri anumi ri apssek arenna, <hesitation> ri alloi mi, punna baju anu ji ia bangsa baju lekleng ja rialoi mi ta siampek ji intu, apalagi punna hambang allo a toh tassiampek ji rangko mi, mingka punna saloara ia harus i ri anu, rii paka jhajik sikak na, paka hajik todo anunna <hesitation> e, paka lohe todo i batea anu solori na ka punna riekija sabung <hesitation> ammmantang kodi i a anui, a panrak i anui A panrak i kaeng a punna saloara punna riekija <hesitation> sabung ammantang apalagi punna anu saloara levis punna saloaara levis ia hatang i peranna jari harus i paka ballo solorinna jari nampannjo punna saloaara levis intu anu pole sampek ji rialloi ri punna sannak i anu toh paralloa siampek ji nampa ripantamak mi anu ri palklangngi toh supaya <hesitation> tala panrak i kaeng a